Wor dunga ta amtan france yedetun laf amtan masatii amine hinka amine hinkabanotii safonne hinkabanotii amine achi ajili kaban bareten hindimeitee harkine hindimisitee amine inama dimaa inama hod dandiyimuu amiine adhu naf dandee hinqaqametuu.